Eka! Satria nahazo tany egny ahay. Nahavita tragno egny koa ahay. Mba hiala am hofantrano toy amizay fa da mahabanky loatsy. Gny tompotrano avao gn manambola am volategna. <noise>